أكيد، أول شيء بعرفه عن نفسي، ومن وأنا بقله إني سعيد جدا بمعرفته، بسأله كم شيء مثل كيف حاله؟ شو أخباره؟ من هو؟ وكيف جاء؟ <hesitation> يعني؟ هل هو معزوم ولا جاء مع أحد؟ بسأله؟ هل أحب أجواء الحفلة؟ وهل فيه شيء مميز في الحفلة؟ ولا لأ؟ لو فيه شيء كمان، وده إنه يستمتع فيه في الحفلة بكون معاه وكده بس.